प्लन् जर है सिप्ल जिन्ग्नि द्रेइन् कद है बुन्दु जनन्तैये, हुम्ब न है दन्द जिन्ग् नुन्गोब अखैनि ग्लव्सव्स्क नने है बोको ये बेसेरे। जिसन्ग् हैये गोत बुसुबुर् को बोको ग्रे ये बेसेरे न सपखल नने है सैतिन्गारे। प्रए नुन्गोब ते बिजुन्ग्जे जय बत् है बेसेरे मुन्छे थर्लन नितु को त्सुत्सिन्गुए। तैके जै सिन्गो हब्न नो होन बिबुस्तुअ सिन्ग्तिन्ग् तन्ग्तुन्ग रेजेन्ब क्लिअ जत्सन्ग्। कमनिय तु बह्र म जन्ग् नुन्ग बिये, बिन लित्र मुने केन्दो कलम् नन्गु जये द्रेइन् सपको। द्रेइन् सप जय बत् है, अर बिन दिग्द जये बुसुबुर मुनम् नै जरि सुर् कलमु। भेबे मुनम् नै थ बत् है, अर कुएन् लपिगन्, मगन्, केन सिगन सपखलम् निअ म जन्ग् हम्गनरे। न्द्रे, बिदे सपखलम् ग्र पुर है, बैरनिपे पुइये। नुनिम छिक्र बु कलमु से बस्ब कि दुद्रेइन् पुर सपखलम् नु मने ब बैरनिपे मन्सिल बै जन्ग्।